igga mi jonngira e nebbam, ngam nebbam ɗamɗon marii tsafta ɗon maa ɗamɗon mari nafu ɗuuɗngu to ɓanndu e ɗam boo weli nyaamugo.